<hesitation> min kaa, hay gootel hen mi yiɗaa mankira kan. Mankungel fuu ana torla. Ɗun so a yiyataa, a anndataa ko cuɓataa. Ɓalewal e danawal fuu foti e yeeso maaɗa. <hesitation> so a nanataa, aah, ko gandimaa fuu du, walaa ko anndanɗaa ɗun. Ko haaletee koo a faamataa. Paaɗuɗo ana wayi hono mo nanata haala nii. Ndeen non no laatii kaa fuu, faaɗude ɓuri wumude kaa.